Okai naari gana dador wana a ravin ma ramti du dina maxuz aa <hesitation> tapos a du dina maxus <hesitation> a ravin <hesitation> nu guna maa siar daxa la paaran ndinaam ma ndamaam. Guna suruk fakaaf a dodorang <hesitation> masing adu guna maxus guna maas saa xalaak lamur guna maxus iyaak a du guna maxus guna maas texaas kalaak kalaak pana mun poxing ila vaal <hesitation> masing di woxin a baaskit di woxin a baram di a rexaas panakuk kuwinang a vanganang ma lamur dina <noise> soxota a ramti. sapos dina soxot a ramti guna maas texaazing a mun saan a kari guna maas texaazing a waanang saait la uran la uma guna maas texaazing a wok umaiyang funa maas lexaas pana <hesitation> varuiyang a vanganang masing a kaukau o biza <hesitation> a udur a ruf <hesitation> a pitpit a bina ma ze a mun ganganang ila uma Tapos a du guna soxot guna maxus guna maas texaazing a mun saan a kari mma lamur guna maxus guna maas texaas pana <hesitation> waasang a mun kolos sina sinuma aramti ma ara- ravin guna maastexaas pana sorang a vaal a kliniming a vaal a vaal xana maas klin guna wat guna maas yaari zin papaa zinum ma zin nanaa zinum <noise> masing adu gu so guna mzus pana vuna a raan a maxuzang ka gaat amun non kuna lozang <noise> ma lamur guna maxus <hesitation> a moxuzang iriyat sindia niu aailan <hesitation> a mu saan ka laba marazaat pana kaastam masing sapos guna maxus kuna naandiaa dina steretim fakaaf yaa a mun sagazang sinum nu guna maas maxus a ramti kanaan a ze ra maani zina Masing ma guna maa yaari alaxa zin ndamaanm man ndinaam <hesitation> kuna raan a du guna maxus guna maas lexaazing a mun maani <hesitation> a mun klen sinum masing a mun klen masing mangakala mangamuna mangamaaraba manganuwaas <hesitation> manga maaf <noise> naan a mun maani a naan tapos nuwa a mongamaaraba guna maas maxus puzaa zina mu mongamunaa ma zina mangakala. A manga kala xana maas zina mangakala. A mangakala xana maas soxot a maani rawarak tuwaa xana soxot a mangakala xarik <noise> nuwa guna maas maxus daxa varaxain a mun klen sinum. Di tangin nu gu maxus faauli pana klen sinum nu guna maas maxus tawarak axe ra- aza klen tawarak masing tapos a manga kala nuwa gana <noise> maas maxus pizik sina manganuwaas o <noise> mangamaaf Pana vuna nuwa a naan aza maani rawa rawarak a raan dina wulwul ravin a manga maaraba anga xana maas redim a maani zina a vanganang sina ma ze ra zaan la bina xuna wulwul ravining ma nuwa sapos guna maxus paanla za non guna maas texaas saait a ze ra wat maani azera wat klen sina kuna nu- naaguna vara maxuz aa a varamaxuzang azaan laba zaait ila bina iriyat sindia niu aailan a raan a du guna maxus guna maas texaazing a maani sinum ma maani zina ramti sapos nuwa a maani laba guna maas maxus sina maani mumut. A maani a maani laba xari masing manganunaa ma mangamaaraba naandi ari a mun maani laba. Nuwa a maani laa guna maas maxus pizik sina maani mumut em a mun mangamaaf. Mangakala ma mangatirin aza aza wat maani rawarak nu guna maas texaazin a mun klen farawuk ma naaguna vara maxus <hesitation> aa a raan a wulwul ravining dit fakilaaning a tavet dit pulwul ravin taret a mun aza maanixana wat nuwa varaxai ol laain sinum guna wizik naaguna varasenis farawuk pana mun saan ila bina <hesitation> di wulwul ravin wana rangap ma mun saan ila bina waatak <noise> okai ma la muraana xa gu ken soxot fa eizik a ramti sinum la vaal vaal sinum o ramti xa soxot nuwa xula bina zina em ma iyaak naan be ka daxa.